Noy nagaɗirta a tawe fogirgal maɗa ko eunorkol maɗa tawe a yiɗa fu, goɗɗo nata ɗo suwanaye annda ngal maɗa. To e wodi ko wi'ete password. Ɗun ɗon um hala kam en gi'aka sai no gollitiren password fa famin. Ta nati ndar fogirgal maɗa a wawi yahugo to security maɗa ton ɓawo a memi security maɓɓitake. a yi'ai e winndi tongoɗe, a yi ai e winndi password, a yiai e winndi honnu. mema to password ɗum, sai ɓe tcama be-ɓe biya gatta binda ko giɗɗa fu, inde nde ngiɗɗa fu, tawe ko ɓuri semɓiɗan go woni kawrita ɓalereji mauɗi, e ɓalereji famari, e limoreji e kulle-kulle latiɗi no watta no goɗɗo yi tata.